Amin'ny maha-voalohany hampianarana azy dia tsy maintsy manara-maso ianao endriny ray aman-dreniny hitandremana anazy mba tsy haratra. Zay!